<hesitation> Raha hoe hanina nohaniko ndreky zany an, a <hesitation> tsaramaso zao no nohaniko farany takeo, de nagnanaovako ananjy an na- <hesitation> nandrahoiko nandrahoiko tanatiny adiny roy akeo amizay malemy tsara i tsaramaso, de avy akeo vao nataoko fangarony tômaty, de tongolo, de tetehiko, de nataoko sira de nataoko menaka, karaha anizegny nanamboarako ananjy.